يعني نعتجد انه في المستقبل راح تكون الالات جادرة على انها تستخدم تجنيات حديثة جدا متل الذكاء الاصطناعي في انها تعمل او تنتج فن متل يلي ينتجه البشر <hesitation> بعتجد انه ما رح يكون بنفس الكفاءة او بنفس التأثير على النفس ولكن رح يكون كتير جريب واحنا بنشوف اليوم انه <hesitation> الذكاء الاصطناعي بيجدر ان هو يكتب لنا مثلا رواية.